a, ke kū alo a he alo ka paiō pū ʻana a <hesitation> ʻaʻohe makaʻu e ʻoiaʻiʻo me kekahi i ko lākou manaʻo i kekahi me ke aloha a noʻonoʻo mua i ka pōʻaiapili nui o ke ola nona iho a no ia kanaka.